bukki de ragal naa ko li tax ma ragal ko lan la yàpp. Jaan maa moom laa gën a ragalati nag, jaan ci boppam moom laa gën a ragal. Xam nga jaan rëyut waaye soo ko gisee danga daw moo tax ma ragal ko waa te ñi ma gën a ragal loolu ci la bokk waa. <noise> Fi mu ne nii jaan tam ragal naa ko trop, bukki ragal naa ko, gaynde ragal naa ko. Dañ soxor soxor moo tax moo tax ma ragal ko waaye du dara, coqotaan.